Jibinga jibinga mutt eskay engir, mani engir ingir kemsoglo agar komsolo ingir kuffa fe, eddi gon dorog koni. Eddi kondono gon jibinga domeda eddi eyiono gon man ken gakenanga domeda nanna eri, ji- many shafa shafara kir muttaten eka, dorak tawoe langintan, dorak toue lak hokei nami maniga jibinga, hoka koka hkoikani, jibinga nroda kira noroda kir eka norider eskitai, norod nami ingira, nororad igina. Dorak tawoe lakin dorak tawoe lakin norodkani, tarkoto mani eddi logo jakintan mani eddi condono gon jibinga domenami cond eddi eiono gon in ken taka norodinanga dominami.